کجھ جانور زمین دے اندر اپنی سرنگاں بنانے لئی مشہور ہن۔ ایناں وچ خرگوش، چوہے، نیولے، چیونٹیاں، بچھو، اتے سُرخا ورگے جانور شامل ہن۔ ایہ سرنگاں اُنہاں دی زندگی دا اہم حصہ ہن۔ تے کئی طریقیاں نال فائدہ پہنچاؤندیاں ہن۔ پہلا، ایہ سرنگاں جانوراں نوں شکاری جانوراں توں بچاؤندیاں ہن۔ زمین دے اندر او خود نوں محفوظ محسوس کردے ہن۔ تے باہری خطرے توں بچے رہندے ہن۔ دوجا، ایہ سرنگاں تے پانی نوں نِینترت کرنے چ مدد کردیاں ہن۔ گرمیاں دے موسم وچ ایہ ٹھنڈیاں تے سردیاں وچ گرم رہندیاں ہن۔ تیجا، ایہ سرنگاں بھوجن سنبھالندے وقت وی ورتیاں جاندیاں ہن۔ چیونٹیاں تے چوہے اکثر اناج یا میٹھیاں خوراکاں نوں سرنگ وچ اکٹھا کردے ہن۔ <hesitation> تاکہ مہرے وقت وچ ایس دا استعمال کر سکدے ہن۔ کجھ جانوراں وی سرنگاں نوں پرجنن تے بچہ دی دیکھ بھال لئی ورت دے ہن۔